Mangan gule aruting, manjalakina kejolo tusaba makkail, atopun tu bondar bondar, baru dapot, digulai asam padeh, di kasih asam, sama rempah rempah, yang dari mandailing, setelah itu nanti, baru dilehe- dibaen santan kelapa at santan kelapa biar ada kuahnya biar dimakannya enak, dan itu juga nyarina di sawah itu sekarang, mulai langka, harana halak mulai manyiturum, dohot anak anak ni ikan aruting, jadi habis. Makana nyarina, kadang kadang tu huta na lain, beda kabupaten dot beda kecamatan baru adong dapot, dung adong dapot baru di gulai, arsik marsamo samo dibagas, aso samo samo mangan. Sakeluarga, dohot koum koum sisolkot sasudena. Aruting sannari namaolan jalakion, disampingni i muse lebih tabo, gari disale, atau di asap, lebih mantap rasanya, ataupun rempah rempahnya yang dari mandailing, ada lengkoas, ada jahe, adong lasiakna, adong asomna, baru pasdi arap dimangan dibagas bersama sama. Ikan aruting muda di daerah jawa atopun jawa barat, goarna ikan gabus, kalau di mandailing, guarna ikan aruting, bisa juo do pandokon nihalak, ubat ni na habis operasi, aso ipas sembuh. Be aso inda terjadi infeksi, makana ikan aruting sannari namaolan jalakion, idia idia, ataupun di kolam, muda guarna di mandailing tobat, mandung susah jalakion sannari, anakna pe mandung momo habis baen namain i siturum. Jadi perkembangan na inda aru dong be dapot sanga idia dia be sannari, muda manabusi iba na paling langka, argana inda natanggung godangna, bisa bisa sakilo, tolupulu ribu! Opatpulu ribu! Makana, jarang halak sannari mangan ikan aruting, biar pe buat ubat, obat abis operasi, tudia tudia ijalakan inda dong dapot, ima sannari muda ikan aruting, inda dong be dapot sanga idia dia, madung loja manombo kehe iba tu pasar atopun tupoken, manjalakina adong dapot argana inda natanggung mahalna, makana alak sannari. Jarang mangan ikan aruting, di daerah mandailing, harani langka, tudia tudia pe ijalakan inda dong dapot, kadang kadang get manabusina marpikkir, harana mula i baen manabusi ikan aruting, mabisa cukup manabusi dahanon, ataupun bahasa indonesianya beras, kolo bahasa mmandailingna dahanon. Kalopun seandaina adong ikan aruting anggo naso adaong danonna inda nabisa i pangan, na mungkin ikan arutingi sajo ipangan, tanpa dahanon, tanpa indahan ato nasi. Jadi sekarang, ikan aruting memang inda arudong be dapot di daerah mandailing, porlupe di iba mambaen ubat nadongbe dapot, adong dapot, argana inda taralo, inda tarbayar, harani langkana sannari, manjalakina iba tu sungai atopun batang aek, nasangat susahna. Songonima anggao ikan aruting on, memang pandokon ni. Doktor pe, muda abis operasi ningia, angkon memang dipangan doia so ipas sembuh atopun malum, nahabis operasi apalagi songon umak umak misalna, abis malahirkon i sesar, jadi wajib dei mangan ikan aruting, aso ipas jahitan nai kering, atopun sembuh. Jadi songonima masalah ikan aruting on, memang rasana, beda dei dot ikan ikan nalain, muda ikan nalain attong i gule misalna atopun i asam padeh, rasanya agak kurang tapi kalo ikan aruting itu, memang rasanya agak manis dagingnya, dan durina juo jarang. Tudia peijalakan sannari, inda nadong dapot bei ikan aruting on, memang untuk kesehatan ni badan niba pe porludei untuk manambah stamina, tai bia mattong dokonon, inda na adong dapot be sanga tudia dia iba manjalaki. Anggo masalah argana gari inda jadi masalah biarpun godang tapi adong barangna na get tabusion. Kaya di pulo jawa misalnya nyari nyari ya agak susah sekarang namaolan jalakion dipulo jawaon pe sannari ikan aruting on, songon kehema au tu solo manjalaki ikan aruting, ujajo dipasar pasar inda nadong dapot au, baen nipor ni roha, anggo masalah harga do gari, inda jadi masalah, napotting adong tabusion, ikan aruting on atopun gabus.